Rattakelli om küll erinevit, aga üldine idee om tuu, et sääl om <hesitation> sääne nigu metallist osa, miä sis kõlisõs ilosahe. Ja sis kas väläh vai seeh om <hesitation> väikene metalljublakas, miä jõuga lätt sinnäq vasta ja lüü tuu as'a helisemä.